Las abejas gastan el su herreti pa defendel-si i protegel-si delos peligrus. Quandu una abeja se sienti amenazá, pos puei gastal el su herreti pa pical i hosseal el peligru. La picá delas abejas es mu dolorosíssima i les premiti de defendel-si de horma mu aparenti. Sin embargu, las abejas muerin al pocu ratu de pical, porque'l herreti se quea cravau ena piel del inimigu. Assín es comu las abejas gastan el su herreti, enque essu les cuesti la vida.